गेंदो आपला शिंग जगदें आपल्याक वाचोंग आनी किदें खाणांग तेंचो वापर करतात, मागे जेवांय तेंका तेंचे साथिदार मेवतात तेंका तेह मेळां तेंच शिंगांचो वापर करतात, अशा तऱ्हें तेंका तेंच शिंग खूप महत्वाचो अस्तां।